Nokulun, tajahí kuliku ku refri <hesitation> or, tá datova'í taka comida takaye'e ka'a, xu anaku takaye'e lo'o kuyee vinli, há joyo takane ya'ata, tovai'i te takayenanta nadi ye'é lo hó refri <hesitation> or ná.